د لوبو کارتونه عموماً د تفریح لپاره کارول کېږي. خلک یې د خپلوانو او ملګرو سره د وخت تېرولو لپاره کاروي. دا کارتونه مختلف ډولونه لري لکه پیکو، رامي، او بلوت. د لوبو کارتونه نه یوازې ساتیري برابروي، بلکې د سترګو، دماغ او تمرکز تر منځ اړیکه هم پیاوړې کوي.